Hoihoi ka lāhui Kile a me ko lākou moʻomeheu. Ua neʻekau ka nui kānaka mai ka ʻāina Sepania a me ʻEulopa. He mea nui ka ʻohana, keu hoʻi nā mākua, mālama maikaʻi ʻia nā mākua. A no ka hoʻomana, he kanahiku pākēneka Kakolika ka poʻe o laila.